Assín ligeru te vó a palral del Viriatu, el caudillu lusitanu que hondeó por dies añus alos romanus i les dio tanta guerra que afinal los romanus tuvun de reconocel la endependencia dela Lusitania. El pobrema es que los romanus no sonin de fial i al añu golvierun con otru exércitu i comu tapocu no huerun escapás d'ahollá-lu mandarun a tres supuestus negociaoris i lo que hizun hue assessiná-lu. Assinque no te creas tolo qu'izin delos romanus.